to aʒa təyi irək bambam kak bade. a kunək ta'yək daten aʒu sainakm aʒə ləkləka, bayan ləkləka aʒu tə'yi əmda va laula ma tə'yək aulamu kenan, dək awai dapta, fe babu əmda va jləmu ga badai. tə'yəmduno əmda vajləmakchi gadak maglalvən, yim gadina gadau maglalvən, e bebi əmda vajləmə kak bəri kenan. ʒmda vajləmi dən agda, awək agda, pəra əmda vajləmi, maglalvən, ʒmda ʒa jawoni, da jlamikchi əmduno kawa kak daten, kak badek chabacha ʒmda jlaməna tiba kama na a sagəma lalle tə'yən kak əmda kak dətkəktuwa dawo ta waskə dawa akchi fi bambai iri kəndənau aʒu awik tapta, awik agda, aʒu awik be əmda vajlumu. ah-ətlgwanəngwa be a wuʒgo kak daten kakcha bacha, əmda va jləmək vənakau, əmda jlamu vənakauna əmda tavədi, əmda əfgənitini ta luni ta hadawi wucen əmda tabi aikukwa. dək awi aikukwanini əmda jlamu gok ətlgwann əmda va zəma bululu. bulul atu kulubai gada azu ətgwanbai, iri kəndənau awai əmda awek vənakuba saidai əmda ta jlami awi kalas, bi kwaya əmda ta jlami awik arjuwa. arjuwa yi atəban əmda va dawha arjuwa da bənudu awi aikukwa ko awi gambəlam əmda ta jlamudu, əmda vajlime i əmda natau. kwari azu irək təyət kuwa kak daten, əmda vajlumu kan ah ah vənakau ben əmda va whunau va hunau. zmda lumini əmda ajlumi daten azu tə'yən dəga <noise> saidai kawai əmda vajləmu ah tayi irək baya dəyen gələkfa dək əmdəno dai pəra bewu daten əmda azga akchi bam bam də kak tanau